﻿kanaka ƙwayin to gamendi da lakemama na walen na deti agiko namaya alfarma agiko wane ane kaza wane ana kaza wane ane kaza to ayama kadae ayangraka farinciki ai to kai kagodin talakawya to kanaka ƙwayinka delle kaina faricimana fariciki mamiya to nanika ƙwayin natemaki ga ayam natemake ga ayam natemaki ga ayam dolennaina farincikimana kogiftalanatinda barnakai to dole nala temaka ga da nagarakasi nagaresi to nagaresi kuma dole nailana nala ane to nabalarnekum to semiya nabarnikam to kaga dolene talai barna nama natemaki gamimendi kakaebai to ƙwayin kam nala zile farinciki dole ƙwayin tamayika ƙwayin to kagaraka walakanci kamayaka ƙwayin kagaraka walaƙanci agittagit git git mizu lomm karaskum to amman kuma sede ƙwayinyayi laika kyasi inkai ɗafila kha-indomin li koco daruka esi.